أول شي خلي الملابس مسطحة جدامك، <hesitation> الأشياء متل الجمصان تحطين الأكمام من جدام، تطوينها على نصفين، بعدها تطوين الأسفل للأعلى، والبنطلونات نفس الشي تطوينهم بالطول أو لًا وبعدين بالطول مرة تانية.